Gny karazan'ny tômôbily haiko zao: ohatsy hoe Galoper a, Peugeot, Nissan i, <hesitation> BMW regny, <hesitation> Mitsubishi i, Mercedes, Ford Raptor.